Kofianii aina biriit jirai koofia ka keepuat jira koofia ka ijooleat jira, koofia ka malimoole diiniat jira, kofia dibiit jira ka dukubaaft kayeten. dumii ka dinia sun mara biri malimooleet neketa, kunii ka ijoole mar biri ijoleet neketa ka keepua mar biri inamaatu neketai mare. isun shoobumaaf neketeni